Ma ngë ë ne mirë ne likë, ë mirë se gjindet njohjën më shumë vende, njohjën më shumë kulturi, gluhë, dinë çë ë te jeta, però pran diskursi ë njatr, një përçë pran partir nga minut e vete te gjithë vendet të jetës? Përçë ngë rri mirë te vendi ku ë o të rrie tri ditë katër ditë te një vend të pran ja thet miqëvet, vajta a Copenhagen, çë vajte bure, cioè, diskursi ë: një viaxhar se ftet ndien të vjaxharënj, o vjaxhar të e thet e të ja rrëfienj tjervet?